تمنيت نكون قادرة نرسم لأنه <hesitation> الرسم فن نبيل و يساعدك أنك تعبّر على المشاعر نتاعك و تعبّر الأفكار نتاعك بطريقة جميلة و إبداعية.